Ün sport che sun propi mai riusì a fe, al e 'na coza ën po strana, ma al e ël ping pong <hesitation> cuai volte i pruvavu, pìavu la rachëtta, ma i arivavu mai a ciapé la balin-a e cuandi la ciapavu cule rare volte i la campavu fora d'la taula, la campavu fora d'la stansia adiritüra